Oli babé éni sooj éjogi, aw béŋéés bufunuk, nulabéén bo bulaab nuréém, éni ubajut bufunuk, nujoow uŋéés érééb yara bumobay najajak may; érééb yara bumobay, nujuhé usupoor so sin ya bufunuk; uñul bo kung jaraam buñul nuréém. Éni atuhee asong sooj yayu bépuur naw.